أنصحه إنه ياخذ حبوب مهدئة مكونة من الأعشاب الطبيعية، كلها أعشاب عبارة عن مهدئات طبيعية للأعصاب، والدماغ، تساعد الجسم إنه يسترحي ويدخل في حالة النوم من غير أي قلق، أنا جربت هاي الأعشاب وإستفدت جدا <hesitation> وشرب البابونج بردة مفيد جدا.